Gaskiya, nɗin shie ma̱an na̱, muk rayuwa ga̱yil, mu ga̱fe muop nɗe tong ƙaar hen ni nye ga̱ ɗemen muop nɗe ɗi, mu ga̱fe muop nɗe tong ƙaar hen i ga̱ ɗie ga̱ nian muop yen, amma, ɗie ga̱n kaar ga̱fe neen na̱ kaar hen a de ga̱ hen tang bi nƙa san, kuma, ga̱fe ni ḵut nda̱ hen yin tang bi nƙa sak, hen ba da̱ to npin kai hen rang nie ran hen rang nie rang hen rang nie rang, kuma hen mang kaar ga̱fe ni, neen na̱ kaar hen, nobert, tang bi nƙa sak, sa tong ga̱ bi ma̱shaar ga̱ ɗie ga̱fe muop na ga̱fe ga̱n dibi, ga̱ga̱n dibi ba de nshin ba, muop tong na ga̱ ga̱ a wel nmuop Toh hen ba da̱ rang, hen rang, hen ba da̱ tong hen ni kai nobert tong ga̱ shin a bima̱ <noise> hen mang shawara. hen mang ƙaar ga̱fe ni ƙaar hen. hen shin shit ni, shini hen ga̱ tong na̱ nna̱, hen a proprietor, and de ga̱ yir proprietor, hen ga̱ makaranta pe bishe nmaan nkasan, anie ga̱fe muop ƙaar hen ga̱ nie ga̱dong, kuma shawara ga̱fe neen na̱ pen nɗe na̱ ho, shin shit susai nka na̱, ka ga̱n nɗe na̱ ho, an pe ga̱ fe hen man to ga̱fe kai la ga̱ tong ga̱ keleng shawara i la ga̱ keleng nie ƙaar ga̱ ɗemen, tong shin shit nga̱, kuma hen ma, hen tong ɗa ƙaar nda̱gurum ga̱ nie ga̱ ɗong ga̱fe tong shin ga̱fe tong eep ni ga̱yil nɗe na̱ ho